Woodi kowowe ɗon duɗɗum ɓe ɗon feere feere e nder leydi, e ɗiɗi no woodi heddorde. Ko ɓe ngam ɗum: buuɗu, maagee, nyaanɗo, kunga, ngoodi, womɓe, weeldu, werɗe, kaasanje, tiiɗo, sokorde, fitirɗe, ngori, tarmeende, laaleeje, koromkoto, jaaɓe, njaare, banafereeje e siiɗi. Kala rewɓe ɗi jogi laawol makko e jammaaji: ɗe goɗɗo rewɓe naatnata ndiyam, ɗe naatnata suudu, ɗe waɗa mawnude, e ɗe waawata woodude bimbiɗi. Rewɓe feeñɗi ɓe waawi ɗaɓɓude laamu ndiyam, ngam seɗɗa ɓe yahi fiya e jamfaaji, e feere mum ɗiɗi.